مږی یاموش‌خرما د ژمي لپاره خوراکونه لکه مغزي مواد او مېوې راټولوي او په غارونو کې یې زېرمه کوي. هغوی زیات خوراک کوي ترڅو د بدن غوړ زیات سي، او بیا ژمی د اوږده خوب په حالت کې تېروي.